Nzi ndayanza kulya amayengele, amayengolo kano maduma kadukani managanda ndakanga kuta machi, ndakanga kutola vuchafu mumakanda, niwakadola vuchafu mumaganda niwakata matuma ku mahiga kayizanga akaranga kayoko kwanza kaduvuko natama maganda ne wakatamo maganda nochaga kusundaka tsiku mumahiga kakhaya kakavirira kakhaserana kaye kabisa kakhaya noramo chumbi wakatamo chumbi ne wenya kugaranga konako na mang’ana koko ne wenye kulya kavu kenako na mang’ana koko ne wenya kulya kavu, kenako na gogo. Onyela kulya kulya nota, naragarangi nomba okarangi khalya. Alafu syakyulya sindi sya ndayanzaka kandi na obusuma vuchima nyela khulya saa sita ndye amukolova bora nyole zingutsa zindayi dzivo zingutsa ndayanza zingutsa zya kienyeji zingutsa za kienyeji, zindayi sana anyola kulachilila vuchima hata mwakwa kuvwe norekombako yinyama dave kandi mundu natekre ateke vulayi vwene aremo munyu msereka chumbi aremo kadididi makuda aremo roti ninga ruvecha rwakacha vulahi vwene nakuchinula kusahani nende vusuma nende vuchima nolya. Alafu chakulya chindi cha nayanzako kandi chanyela kulya chanyela khuvula khuliakho khu, khulakha khulya busala bwa vule, busala bwa vule navulai sana bulimo zingutu khuyumba busala bwa matuma busala bwa vule nonywa buleta zingufu mumbiti kigira vwenovo no bule bulimo zingufu mumbiti kigira vwenovo no bule bulimo zingufu lakini bwa matuma no vwangu kandi bwa matuma buli nonde siluungolo sana lakini bwo bule ovu novulayi. Vyakulya vyenevyo vyosi ndayanza, nyola kulya mwaka kwasi kada lidukhu lyosi saa yosi saa yosi nindachoka dawe kho vyalya novilehi sana viletanga zingufu mumbiti mwa.